دا کال د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګونو، ننګونو او بدلونونو شاهد و. د دې کال په ترڅ کې، د ټیکنالوژۍ په برخه کې نوې اختراعات او پرمختګونه، د اقلیمي بدلونونو په اړه زیاتېدونکي اندېښنې، او د نړیوالو اړیکو په ډګر کې بدلونونه د پام وړ وو.